Eny, mendrika ny legioma biolojika ny vidiny lafo kokoa satria nandaniana fotoana ny nikarakarana anazy. Ary sakafo azo antoka satria mbola ao aminy avokoa ny akora natoraly rehetra. Tsy misy akora simika izy ka noho izany ela vao vokatra.